Ha, turli xil do‘stlar doirasiga ega bo‘lish muhim, chunki bu odamga turli xil dunyoqarashlar va tajribalarni bilib olishga yordam beradi. Turli do‘stlar insonning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi va hayotni yanada boyitadi.